Aah, de fa raha fa tsy ho possibla satsia matoa Ndragnahary tsy ametsaky olo raiky am'tany ty eto zao na igny aza Adama sy Eva napetsakiny teto mbo nampisiany namany i Adama zany hoe rah tsy ho possibla zany fa ary tsy ho hisy zany.